میں تہاڈیاں کویتاں واقعی بہت پسند ہن، کی میں تہاڈے توں پچھ سکدا ہاں؟ رجد تانواد، جی بالکل پچھو، میں خوش ہاں۔ کتاباں، میری کویتاں پسند آندیاں ہن، عام طور تے اسی انہاں دی سندرتا تے گہرے وچاراں نوں میں لکھ لیندا ہاں، کہ کُجھ خاص پریم نِیہہ ہے۔ جو تیری کوئی ویکتیگت کہانی ہے؟ رجدت <hesitation> مسکرا کے، اصل وِچ کویتا میرے لئی صرف شبداں دا کھیل نہیں۔ ایہ میرے بھاوناؤں وِچ جذبات تے تجربیاں دا میل ہے۔ کئی وار کوئی چھوٹی گل، کوئی آہ جاں دیکھ <hesitation> تے ٹینشن سو مینوں لے آؤندی ہے۔ اوہی منظر کویتا دے روپ وِچ کاغذ تے چمکدا ہے۔ ایہ واقعی کمال دی گل ہے، تاں لکھن وِچ کدے مشکل آئی ہے؟ رجدت ہاں، کدے وار لفظ دھوکھا دے جاندے نیں، پر شبداں نئیں ملدے۔ کُجھ سمیاں وِچ کُجھ چُپ رہندا ہاں۔ اتے کُجھ۔